Ndareeba firimu nainga ndeebe omupiira

Omuntu yabaihwa nikimukora kubi kandi naabaasa kureeta yaakwihamu obwesigye obu yaaba akwiniire

Ni kikuru kwozya emyenda yaitu, ahabwokuba kiratuyamba obutanuuka n'okukuuma obuyonjo.

Okutwara enda bakyari bato, abandi tibaine mirimo, abandi tibiine sikuru fiizi z'okugumizamu kwega, nainga abamwe nibashwerwa kare bakyari bato.

Abeebembezi b'amadiini bayambire okwegyesa abantu aha micwe n'emitwarize omu kyanga kyaitu kandibaayegyesa abantu aha kumanya Ruhanga n'ebirungi rbi Ruhanga arikukora

Oraabasa kuteemurura aha ka kwerinda omuswija nainga bwe oraare omu katimba k'ensiri kugira otaatunga omuswaija.

Okwekyebeza obutooosah kiine omugasho ahakuba nikiyamba iwe nk'omuntu okumanya amagara gaawe oku geemereire

Ndakunda okushoma baiburi, okuu okweshongora, kandi n'okugyezaho kuuu kuba nyenka n'okwetekyerezaho.

Nkatunga esimu yangye y'okubanza ndikuza aha yunivasite

Nitubaasa okuha abagurusi nan'abakaikuru amatungo g'okuriisa omu kyaro kyabo kugira ngu abantu bahurire ku baine omugasho omu kyanga.

Ninkira kurya ebitakuri hamwe n'eshwiga kyansya.

Nintekateka ngu abaisihiki omu kyanga kyangye bashemereire kuza ahamashomero ahabw'okuba nabo n'abaantu kandi beine obugabo burikwingana n'abaandi bantu, eki omwojjo arikubaasa kukora, n'omwishiiki nabaasa kukikora nyensya mbwenu n'abaishiki b'ashemereire okuza omumashomero ahabw'okuba nyensya nibeija kubasa kuba abaantu b'omugasho.

Ekiratuma omuntu yaaruga omu kyaro akaza omu tawuni, abambwe baraaronda emirimo abandi baraba bagwire benda ngu baze haihi n'amarwariro abandi barenda ngu batandikeho za buzineesi mu tawuni kandi abandi oshange abana abaana baabo baregyera mu matawuni

Twabatebeza barahurikiza kandi beegemu kandi bamye ngu ebirikubabaho nainga ebibarikurabamu naitwe tukabirabamu kitume baayekunda

Nibatwegyesa baingi omu bigambo ebi baarabarikugamba , hamwe n'enyetwaza ei tushemeriere kwetwaza mu

Nibiyamba abaana omu kukora gye , okureeba ngu baaza okuza gye omu bantu n'okugamba gye omu bantu n'okuheereza abantu bakuru ekitiinisa nainga nk'abazaire baabo.

Ebirungi ebiri mukushwera omukazi omwe orabasa kuzaara abaana abu murabaasa kureeberera kandi oburemeezi oburimu kushwera mukazi omwe na n'oshanga obumwe yaakujooga ataabaasa kuhurira kugira naamanya ngu ariho wenka

Ninkira kunywa amate, nainga bwe ndye katogo, nainga nywe enkombe.

Twena twine kutuura hamwe omu busingye omu butebeekana deeru haagira owaashobya twine kumutwara aha poriisi siteeshoni y'omu kyanga kyaitu bakamwegyesa eky'okukora ekihikire

Abahara naabo bashemereire kwega nk'aboojo kuba beine omugasho, n'oreeba nk'abakaazi b'amaani omw'eihanga eri nka purayimu minisita Nabbanja nawe n'omukaazi.

Arabaasa kutaayayira amashomero nainga amatendekyero kumanya ebiraburayo kandi ekindi barabaasa kurondera abateebaasa obuhwezi

Amaizi amayonjo nitugiiha, turagiiha aha mugano hamwe n'aza naikondo.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu be ahabwokuba bakamutoorana kubajwekyera.

Okuza omu kakungu nikireta abaana bakura beine emicwe mibi omu kyanga kyeitu.

Ni kukuru kwegyendesereza kubagana ebintu ebirikukwata aha muntu ahabwokuba kirayamba omuntu kuguma atareetiina kandi naiwe kikuyambe kushanga ori omuntu murungi omu kyanga kyawe

Aheizooba ry'enjuura ndakira kureeka amaizi kandi kugira ngu mbone nk'amaizi g'okukozeesa emiriimo yangye ey'omuuka.

Emiyembe emicungwa hamwe na wotameroni

Bashabaire abantu baabagarukanyisa kandi abandi baabagaruramu amatsiko

Tushemereire kubiika amaizi gaitu omu bugirikani tukataho n'akafundikizo kugira hatagira oburofa obwaragaramu

Abahingi n'abatungi omu kyaro kyangye nibafuuhirira ebihingwa barikukozeesa emibazi etari emwe n'emwe okurinda endwara omu bihingwa byabo.

Oburemeezi obu abashaho barikurabamu omu Uganda n'okushanga amarwariro garaba gataine mibazi kandi n'abarwaire baraba bari baingi bakizire abashaho.

Esiimu yangye y'okubanza nk'agitunga enkumi ebiiri abiiri n'agumwe, nkaba mperize siniya yangye y'akana, kandi nkagira amashemererwa mingyi omumutiima, nkagira okushemererwa kwingyi munonga.

twaba tutaine sente ziramara, turaza aha mashomero kubuuza embabazi ngu batu batugumire batusaasire, kandi ekindi turarya rooni kushashura fiizi

omu bwire bw'enjura haaharimu nk'omuyaga guratwara nk'amabaate g'abantu kandi kirabasiga barikubonabona obumwe oshange nk'amaizi gaijura omunju obundi abantu bagware omuswija

Ebitebyo b'ine omugasho muhango aha baana beitu ahabw'okuba nibibegyesa engesho hamwe n'emitwarize y'abaantu kandi nibyongera bibegyesa aha bintu by'obunyakare nk'oku abantu babire nibetwaaza.

Omuntu ori omu busaasi n'okumuhuumuruza okamugaruramu amaani

Nimbanza ndya kyakiro, nshaba eshaara reero mbona kuza omu kitanda

Abaana bato bashemeriere kwegyesibwa ngu omuntu mukuru naaguma ari mukuru, oine kumuhurikiza okamuha ekitiniisa kandi yaagamba ohurikize omuramusye, omu hurikirize

Ni kikuru omukaazi n'omusheija kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira ngu bemanye amagara gabo kandi kirabayamba okwekuuma b'ayeshanga bahuriire bateine akakooko ka siriimu.

Ninshaba mukama naaba ntaine byokurya ebiramara.

Okunywa amaizi buri eizooba kurayamba omuntu kuguma aine amagara marungi kandi n'omubiri gweye gurareebeka gye

Okushwera omukazi omwe omu Uganda tikiine buremezi bwena kuba nikyo kiboniire kira kuyamba kugira entaasa kugira na n'okuwagira abaana b'orikubaasa kurebereera.

Karatuma ataayega, kandi katume ataatunga eki ashemereire kutunga omu biro by'omu maisho kandi nikareetera eeka yaagira obworo ahabwokuba aine obu araza mu kakungu ab'owaabo baagurize eby'omuka byona

Tushemereire kuha ebintu by'abandi ekitiniisa ahabwokuba ogwo muntu yaaza kukora ebyo bintu byeye abaga abonabwine kandi oraatashemereire kubizaaniraho

N'ehirika ebyokurya obumwe n'amaju gahirima mbwenu oshanga abantu baarabanamu munonga

Ebijwaro byangye nimbyoza n'amaizi marungi kandi n'esaabuni

Akakungu nikareeta omuntu yaagira emize mibi ei yaatakumanya nikatuma omuntu yaagira emicwe mibi

Amabanja g'esente nkye garayamba abakazi barikuza kubunza emiyembe ha ntemere nainga barikuza kubunza otujwaro bakabonamu fiizi z'abaana nanebyokurya byabaana.

Abeebembezi bamadiini bakozire omurimo muhango okugwaniisa enkozi z'ebibi hamwe n'okutunguura emibeereho y'abantu

Ashemereire kurya eswiga obutura, anywe obushera bw'ekikiga, kandi hamwe n'enkombe, anywe amate kandi hamwe n'ebijuma.

Omwishiki ku arajwara empare omu kyanga kyangye abantu barateekateeka ngu areetwariza nk'omwojo nainga shi tarakuriire omu baishiki bagyenzi beeye nainga shi tayine emico mirungi

Nitubaasa kuyambayambana ahabwokuba twena titwine entekyereza emwe tukore sipiidi tumare juba

Ebirungi ebiri mu kushwera omukazi omwe, kirakuyamba kumureeberera nk'oku arenda kandi kirakuyamba kushanga abaana bataakurema kuheera fiizi mubiro byomumaisho. Nekindi ekiriho hariho obworashanga omukazi omwe atarazaara nainga aine emicwe mibi kikugyemesereze kutaasa omukazi wa kabiri.

Twaba tutaine sente zaitu zirikumara z'okushashura ebishare by'abaana baitu omu mashomero, nituza ahari aha za banka twehorayo sente, nabwanyima, tuzigaruzayo, narishi tuza omu mashomero tushutama n'abakuru baishomero, tubagambira aha nshonga kandi tubaragaanisa oku turaashashure, okugira ngu batakaateganisa abaana baitu omu mashomero, babarekye bashome, tubagambira obwire nanobunaku obu turazireete.

Ndabaasa kumuhumuriza yaba ayine ekyaretenga muyambe, muhumurize kugira ngu abe gye.

Niinyereeba ngu ninyija kuba ndikweyongyera nk'omu ntaasya ndikukora at least nyongiireho aha ntaasya yangye.

Okushwera omukazi omwe kuratuma omuntu yaagira abaana bakye, yaaba arenda abaana baingi kandi kirayamba omushaija n'omukazi okutuuraho omu kukwataniisa hatarimu obutabanguko bw'omu maka.

Okukorera hamwe omu kyanga kyeitu kiratuma entunguka yabaho juba juba kandi kirayamba abantu okuturagye omu busingye.

Enjura ku erabura obwire buraingwa omu kyaro kyaitu, abantu baratandika kutaha amaizi barashukyerera emisiri yaabo

Tushemereire kubaruhuura tukatwara omurema aha rubaju tukagamba nawe tukamugira ngu atatiina byona nibiza kubagye.

Abazaire barabaasa okuba banywani b'abaana baabo, okugira ngu bataaza mu kakungu, kandi babahereze eby'okukora okukira munonga eby'emikono omu bwire obu batari ha mashomero, kandi barabaasa kubashashura okurugiirira ebintu ebi barikukora kirbareetere okuguma bari hamwe n'abamaka gaabo bataaza aheeru.

Nitukozesa amafuka, eforoga, emihoro,

Turabaasa kubayamba, hariho obworashanga oine nk'ebijwaro nainga nk'enkaito otarakira kuzijwara nainga otakyazijwara orabasa kuziha abo bantu abatareyamba. Nainga bwe hariho obw'orashanga oine nk'ebyokurya omuuka bishaagire, orabasa kumuha ebyokurya.